Ngər won ɗaŋnin ɗaŋ ca vumi rah mən ɗəŋ ɗaŋnin kakab yan citu su ngən gam a ləd ɗaŋnin sosai daga su ngən gam sai vi laabkəni konu caa suni ce goshi yan ngən a ca gya mandə mandə a ləd su ngən games ngən a lər tun ɗaŋ wani yir ba mə yirəŋ bare mə tləŋ mbiti mya su watti ai ngər won ɗaŋ tə yir ta nyom ta tamiɗi to yan a caa gya du ngən zaarsə ɗaŋ caa ɗu ɗaŋnin ko tete ɗo yawon tə jan ka tu a panni ce gin ca ngai myani najeriya iri gom ngai isarila tə ce gwa səŋ mən ukəren tə ce gwasəŋ ko ceceɗo caa gwasəŋ to shi ya sa kab gi mə gatə tu nə su ngən gam tə tə tə vi ngə labkəni in ca ja ngə shi gya gi ɗi in a ca myani mya wu tu to mə lər su ngən gami nesa mə sumi ɗi a tun can yaddiyo ɗaŋ tə ta yi. Don ba ngə shi gya gin ɗəŋ aya yiɗa sosai yiŋ amma ɗaŋnin ko da shi ke myani myani mən lab kəni mə wutu lokaci ya man gab tsənin ngəshi gya gi wo fara ba ma ɗya ma kawarəŋ amma mya kara choɲ tu yani tə mbi mi məni tə mbi məni tun ɗaŋ koni wo farai ngər won ɗaŋ a kon ba wo nɗad yatl ko nambon ŋəŋ to mya yel ngən wasəŋ choŋ de tə lər ndər ngən wasəŋ mya kara tə tə ndər mi məniyo sabo tə ci ngəi ba ma dya ma wultə tu ngər won ɗaŋ ca fara ma ɗya ma dakatar kuma ma ma ma ɗa ngəar fi ngəne shiŋ nə dole wos tə farai ɗaŋ yani wos ata man kon wo fari wo fares so ba ma ɗya ma dli lar təŋ to mya wutu choŋvon ɗaŋ a shiɗi gami yani in a yisəŋ ni ngən cya farea yani ngən wo lər ɓan ngən koni ɗi in mya wutu choŋ tə lər karshes ɗi yandi.